Olof ak <noise> pël, wolof, pël lañoo wax suma kër. <noise> bon ñaar yooyu ñun <hesitation> suma jabar ak sumay doom rek olof ak pël rek <noise> waaw.